رغم انا انا باحب ان انا ناكل في مطعم لكن انا انفضل ان انا نطبخ اف بيتاي. وناكل أكلي في بيتي وسط عيالاي ونطبخلهم كل الوكل اللي هما عاوزينه، وكل يوم باحب نطبخ صنف او صنفين من الوكل اللي انا حباه او عيالي حابينه. <hesitation> دا غير كداان الطبيخ في البيت بيكون انضف و بيكون <hesitation> صحي أكتر، أنا عارفة انا باعمل ايه وعارفة انا غاسلة مواعيني اكويس ولا لاء، انما المطعم ممكن ميكونش نضيف، ويكون فيه يكتيريا وجراثيم وانا مش عارفي فتجيبلنا تسمم.